Ndikka mi mara wakkati ngam mi tefan cede to wakkati don. mi wadan komi yidi bo ha nder wakkati na seto mi naiwi ba.